هل من المهم دراسة التاريخ، أم أنها مادة عديمة الفائدة؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ دراسة التاريخ مهمة، لأنها تعلمك من أخطاء الماضي وتخليك ما تقع فيها التاريخ يعطيك فهم عن كيف الناس عايشين من زمان وكيف وصلنا للي إحنا فيه اليوم